أفظل طريقه أبدا فيها يومي هى قهوه سودا عالسريع مع چالسه هاديه و بعدها أمشي شويه عشان اصحصح و أجهز نفسي لليوم هالروتين يعطيني دفعه نشاط حلو.